Onga omuntu omugundjuka ne payife, owa pumbwa lela okuha ko- ko, owapumbwa lela okuha kotshiputudhilo, shaashi muuyuni wopayife nge inwenda kotshiputudhilo, kuna uupu wokumona iilonga ka, ashike ngele oweenda kotshipudhilo tshontumba, owuna okumona iilonga yohe lela iiwanawa, owuna okumona iilonga yohe lela iiwanawa ngaashi uunene yomepangelo, nenge toka ninga omunangeshefa twiilongele kungweye mwene, ashinge ngeenge kutshi omunangeshefa, ngeenge inoha kotshiputudhilo, <hesitation> nena oto kala tomo iishuna, ashike ngele owaha nande okotshipudhilo tshontumba, waha nande ngaa kotshiputudhilo tsha unam, nenge owaha kotshiputudhilo shoka hatshi ithanwa onust niikwawo ngaa yilwe, ngano otuulike lela kutya aye ngweye omuntu alongwa, nande ngeno owa lombwela ike omuntu ngoka tekupe iilonga waala ekupe iilonga kutya aye, otshiputudhilo shiwa ha otshini po naana, kutya aye ngaye ondasikola kounam nahe okuwete lela kutya aye nguno nomuntu lela uuviteko lela ngu, asikola sigo okounam yo aantu oyendji otaya shuulile Taa shuulile ike <hesitation> keendondo ngaashi dhoko. keendondo ngaashi dhoko, nande omee, gumwe okwashuulila ike nande omondondo onti hetatu, gumwe okwashulila ike nande omondondo onti ntano, ashike ngweye owakondjitha, owaha lela komesho wakondjitha neenkondo adhishe sigo otoka thika kotshiputudhilo hoka wuli, ngano otuulike kutya owuntu alongwa lela lela, maala ngele oto <noise> ngele omuntu wathika kotshiputudhilo hoka, owuna oku kala lela <hesitation> kapuna naana lela iilonga mbyoka tayi ku etha wuna onzapo yokotshiputudhilo ngaashi thimbo limwe owaala okuninga nande omupangi, nenge omulongi, ngaashi ne kuulongi oto tambulwa nziya shaashi oto ziilile kotshiputudhilo hoka lela waka putudhwa ngweye owa kiilongela lela otshindji neenkondo adhishe, shoka ka kwali wutshi nale, nokukala nee weenda kotshiputudhilo ohokala wuuvite lela kutya, payife ondina onkalamwenyo handje lela inatshifa we nale shi kwali ndili, nenge inatshifa yakwetu mboka ya shuulila meendondo eenti natno mboka aye natango mboka aantu inaalongwa natango, shaashi inaya longwa iilongwa natango mbi <hesitation> mbi tayi vulu oku patulula omutse gomuntu.